﻿Foori shi yiijeno wala foori waabamu anbi foori ladi minu ma illuko ka sheket shi minu ma dimmukon yamba minu pittu minu yiddiyo shuran shira minai minun cuwe, minda rang bina am wara waabamu minu ma warko ka sheket wara foori minung illuru minuma mena minamo dishi minun watu cuwe minung waturo shele shaabi anjedire ko ma mulyanmu minun waturo shele shaabi minu diyi minu yu sheri ka shaabi minu ma kpaduko mindu miru mina minun dang kerowe shi minda swani, shuni mayiko minun dang pidiro wuji kiji minu shiminu shiba shereb ɓiran ma kam she munar hara ninga nim ti bidi ballo ɓirang minidin warri. muni ma wenna yippa ma yigo munu shu washina mundu ran ruwa mu gaɗa akkam wai shi munda yuwani ɓillang muni ma ɗimigo yamba munin shina mu wu ɗang ɗojji wa shi yamba ra yi mu.